<hesitation> Hazo ilay amin'ny teny gasy aloha tsy haiko e. Fa raha ohatra hoe amin'ny teny gasy madio misy an'ilay <hesitation> akondro an, koko an, dia afa-tsy izay misy an'ilay sapin, sapin dia <noise> tsy haiko intsony.